जैसा कि आपने जाना कि टेम टेम के हिसाब से नरीतरय का छीतरा फेराबो बढ़िया रेवे। अब जैसा कि आपने देखा है कि सर्दी का टाइम पे मोटा कपड़ा आडा, जो गर्मी देव है, तो जी में गरम है। अशा की कपड़ा फर्बोे बढ़िया रेवे। फिर गर्मी के टाइम पर हल्का कपड़ा फेरबो जरूरी रेवे जन्मे ज्यादा गरम नि। आवे पसीनो नी आवे फेर ऊके पचे पानी का टेम पे असा का कपड़ा पहनबो छावे। जो जल्दी सुख जावे, है क्योंकि हम बार-बार गिला कपड़ा रहेगा तो उन्हें फेरबा में दिक्कता आएगी असे कि। लेता रहेगा कपड़ा रहेगा। जैसा कि पेंट होई शर्ट होई पजामा होई हो और कि लारे टीशर्ट होई चींस की पेंट है जेकट है आदि।